لو سافرت عبر الزمن واتقدمت بالزمن اسبوع في المستقبل هكون مبسوطه كدا عشان هكون عديت الاسبوع دا من غير امتحانات عشان الأسبوع ضغط جدا وعندي امتحانات فيه امتحانات شفوي وتحريري وحاجات كدا فهكون مبسوطه ان انا عديتها من غير اي حاجة وكمرن هبسط نفسي بقي واحتفل بالمناسبه السعيده دي واروح اجيبلي حاجه حلوه وادخل سنيما وممكن <hesitation> انزل اشوف صحابي او ممكن اروح اركب خيل او اجل او اروح اتمرن سباحة هعمل حاجات انا بحبها يعني